<hesitation> די חילוקים צווישן א זיברא און א פערד איז, אז, א זיברא איז קלענער און לייכטער ווי א פערד <hesitation> זיי קענען זיין לענגער ווי זיי, זיברא זענען אויכעט שטאטער ווי פרערדן און אפילו זיי זענען אין זייער קאלער זענען ווייס און שווארץ און א פערד קומט אין סאליד קאלירן.